Han niq'ar ke qa'qak'ux re'e <hesitation> ree nrib'an reh qab'aqel re'e nyaajwa o soq inwii' re' je' tii ro'na k'eh laa la ak'ach nqak'ux k'eh re'e consentrado o qa'sa taqee' je' nye'ra nb'an inyectar keh ru'um re' k'eh kimik wula ro'na la'koon kotaq re'e qamama' taqee' nkik'ux naq re'e <hesitation> la ak'ach la aaq reh wach paat nyeh'a nk'iisja janaj aaq nyeh'a naj haab' reh nk'iisja y la nqak'ux <hesitation> qamama' taqee' mayaj kiyaajwa naq ta ko kow taqee' ro'na k'eh kimik wula ru'um la qa' nqak'ux tah cha kanaar je' naq'aran qa la diabetes la cáncer y k'eh qa's taqee' wula ke re' k'eh químico nye'ra kuu' la la la k'uxb'al taqee' y ru'um re' k'eh kimik wula je' la'koon kotaq qamama' taqee' mayaj kiyaajwa naq ta porque re' la kinkik'ux qa'sa taqee' re reh wach paat re' k'isamaj je'laa' ruu' ruu' ixiim ru' chikop taqee' nkik'ux y wach paat kik'eja ru'uum re' niq'ar han ke si re' kiroo nak'ux re' qa's taqee' je' laa' je' reh wach paat <hesitation> man re'ta rikoor naloq'om k'uxb'al keh q'aq taqee' ke re're' ahyo'ooj qakimik taqee' hoj